ஓட் பால் மற்றும் சோயா பால் பால் என்று அழைக்கப்பட வேண்டுமா என்ற விவாதம் பெரும்பாலும் பாரம்பரியம், மொழி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டது. இரு தரப்பு வாதங்களின் முறிவு இங்கே. அவர்கள் ஏன் பால்" என்று அழைக்கப்படக்கூடாது. பால் வரையறை. பாரம்பரியமாக, பால் என்பது பாலூட்டிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த திரவத்தைக் குறிக்கிறது. ஓட்ஸ் மற்றும் சோயா பால் போன்ற தாவர அடிப்படையிலான மாற்றுகள் இந்த உயிரியல் வரையறையை பூர்த்தி செய்யவில்லை. நுகர்வோர் குழப்பம். பால் என்ற சொல் நுகர்வோரை தவறாக வழிநடத்தும் என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர், இது தாவர அடிப்படையிலான பொருட்கள் பால் பால் போன்ற அதே ஊட்டச்சத்து சுயவிவரத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, இது எப்போதும் வழக்கில் இல்லை.